<noise> To wusa lallai cika pna kanda ku yoyi dil cwiyo a yo kanda ki yi boyi tonou, jor dwi kam, ka yamba dini no biyir cwiyo alai tii ningi tibak yi kasa gunu ceru no ba diloyirro yi tono, yo gundu cer kwi yo wundu you a yoyir <noise> ko kono kala nungu kiyi morondu yi tena, yi dilo, yi je kaga toti lokoci wi yi ningi amma yokoyito mwasi nungur benga tumtum ti yoko no morondi, nugur to ca, yi boyi nungu kwelelu <noise> no techini no dile, no kasa kasa bu bma kwana, no kasa bu maggi no pannai, amma kaga ku lokoci wi kwi no moroni bu bungul tibak no teni tibal ali a biya, se no ba je ali.